.سمندري غذا باید تل تازه یا سمه یخچالي وي، د پخلي مخکې ښه ومینځل شي، او په مناسبه تودوخه پخه شي، تر څو باکتریاوې یا ویروسونه له منځه ولاړ شي .خامو یا نيم‌پخو خوړو، بد بوی لرونکو او د یخچال څخه ډېر بهر پاتې خوړو نه باید ډډه وشي